Ho o on. ta ngu queso yó tá, kua noa hó hó queso no nruá, hó queso yú, ho queso tikachí, ta nida jan ta kini nra adia na kuxhioña xin iin ti nrudeen ha nunguan kadaó tá taó lia nóa ha <hesitation> lia ho o on kadatuóña ná ho o on. nradaoña chin tiyá, ta najan kuchó najan ná kuxhioña an ta kuali kuali yó ta otuaxhi kuxhixi yá a nrunguan tá, ñajan ni korodo no ditá ta kuxhixhia dita inini na xhiko ta konrodo lia jan no dikta jan ta najani ta xa ni kixhani ta kuali kuali yó.